المحرك يعطي القوى نظام النقل ينقل القوة للعجلات، العجلات، والإطارات تساعد في الحركة. نظام الفرامل يوقف السيارة، نظام التعليق يحسن الراحة، الهيكل يحمل ركاب الأنظمة الكهربائية تشمل الأضواء والنظام الصوتي.